Nigantoana. a harang rangta rke e jinna,"a moni e yantuen hatubtu sna ni sasala?"Akue hamna haterko segen. Te ka megaga a palau. age- ka megaga a palau ge sasala naga. ne nan haniga ne tapa haniga nga. ge ka menga lma kapan. ge hol enga manka i hana hoskuk u sol. u suga. a kannan. a habus. a mats kannan. A nona palau e yantuein kto hatapa hanige nuga. yantuen kotna ni niga. Age hol enga lbalba te hasoge nguga e kte nuga baga te sasala naga. tana katun mne yantuein hatubut nats palau traha temne ha tubtu nin e hula singo sinu. nonte tsimera ats palau e niga mna <hesitation> ge yantuein. ge kto ha hahanke nuga. te hol megaga a mamana ka. Taguhu senuga tra niati. Tela wora masla. kannan a niga. hol bera masla. mats mats hasobu kela wen tru hatati. nona manka rke. Tana makum tanen. a palau mne yantuein hol balna ni sasala. ha tubutna niomi. Niaku rke a Palau e kotna. palau e nigna kba katun tun ke pito hanigiyen traha temne ha tubtu hanige nen tru baku. a palau e kto homi ena katun. Kto homi ena ni nikaka tra papa na mama na kukuei. kukuei a tamta na kukuei a kawu ha tubutna niomi. E tamaren elana btna hol na wa bte wa pisna ba mama bra masla te kari lma temne yati era papa e markto melala palau ime. ktopis nmamana ba hitatung te kuine nonia palau e e yantuein hatubtu sna ka niga na kaomi. Ko niati tar nu has hasoho tar. kumne hamna ble nigi palau eha tubtuna ni sasala. hatubtu sna a niomi. Niaku rke tra han i han. a palau kunahas. e papa e holena kawu a palau. a mama e holena tamta palau. <hesitation> nonte tsi megaku palau mne yantuein mne yantuein hatubutna blasna ta niniga kobe kamna ni niga na niomi tanen. ba tra latu ni puta hamansa rke. ako tregen. ko tra hamnse gen A niniga na niomi e tubtu hobot na so akue tsinenig a palau e kana tra top. kana kantoani yasa, a yantuein ha tubutna niniga ne yantuein hatubtu sna